这个新的创造的电脑什么，有好有坏啦，有好是讲每样东西会较利便，较快啦，较不好东西是讲这个这次孩儿哈，玩耍这电脑，玩耍手机什么，啊玩耍过头去。

啊，我是喜欢做这，做发展的工呐，因为我那个读这那个 engineering 因此做这发展的工较合我啦，做发展也是能够赚啊，较多钱啦，so 我喜欢做发展的工作。

这畜生我刚才 baru 看见是这狗儿啦，这狗儿是说他们叫那个 [um]Great Dane。Great Dane 狗儿很美。因为它很大只啦 and then 它的毛啦很长。因此我每次觉得这 Great Dane 狗儿很美。

这较那个健康的那个吃的东西是这鸡蛋啦，鸡蛋可以最，可以讲最健康啦。鸡蛋嘞那个这的这有的鱼肉什么，是讲这有的没煮那很健康啦，and then 这个菜那个果子全部很好。

um 它这个 AI 是这电脑啦，他这电脑这次很呀棒。这 AI 是跟那个电脑变个那个我们人的头脑啦。很呀棒。它，它,那个东西它，它看了它会知。看了它会晓学，会这个，会会那个会记起来。

我学堂喜欢，这个最喜欢学的东西是数学啦，我觉得数学学了很爽啦，因为我很棒，很棒做数学，因此你较会晓做你就越做越兴趣起来。因此我还是较喜欢那个数学这样啦，学数学。

um 在这国家 um 这他们那个每个去投票，投票看那个谁人赢咯。这个这里做这个政治的东西就是那个每个投票啦，投票看哪一个这个党赢啦，um 党赢去做政府。

呃我这那个较喜欢的明星是这个 Tom Cruise 啦，因为他的戏每次做了很好看。因为他人，人才有生得不错啦。tapi 多数最要紧他戏是做了很好看啦。啊，戏做了好看，哒看就爽咯。

啊在学堂每个学生反正那个先生校长会照顾啦，先校长会照顾他就不内那个学生就会会会较合啦，不讲相打，不讲这个不，不合啦，so 呀，校长跟先生很要紧。

<noise> 哦，这打，打球什么 um 那个有一，一班打会叫爽啦。较多人 um 参加会较爽啦。没你单个人打 um 较没意思啦。有齐那个一班打，um 嘛会较爽较好笑。

在学堂我最喜欢还是画图画啦，画图画觉得那个很爽，画，那个越画越爽。因为我很棒画图，因此这我喜欢那个，在学堂较较多会喜欢画图画，um 画人什么。会较爽。

这里古晋这画那个图画家我那个看了最 suka 的还是这个 [um]Ramli 啦，Ramli 画的图较特别一点啦。他多数图画这个 Kampung 的图什么啦。他是用这个 Oil Painting 画。

多数这有的话是那个，你，你跟人讲，那个跟人，跟别人学啦，你，你自训练，要跟人讲这个话，你 baru 会学到，你若讲每，每次没去讲，你就学不到。你要每天常常讲你就学会到。

最要紧这个政府做东西要那个有做路，有做桥什么，给百姓用呐，有做医馆，有做 clinic 什么给百姓用，这最要紧啊，因为这百姓有需要这东西。呃，是讲有 bus 什么那个人能够用最要紧。

啊这里天气，这里马来西亚会较热一点嘞。tapi 这里天气不错啦，我很 suka 因为你若是较热你能够去那个冷气房什么，um 这里也是很常落雨什么，tapi 最要紧它天气不过头冷呐，你若讲天气过头冷，在那里也不爽。

哦，这里大肚子的人多数是跟家庭 jaga 啦，没讲请谁人啦，自，自家庭 um 帮助，是讲什么事情就去找医生咯，就去，去医馆那里那个提药吃啦，tapi 这里还是自的那个家庭那个帮助啦。

<noise> baru 买这个手机是很爽啦，手机，有手机嘞很方便呐，就是讲要跟人讲话，人打电话你，你还能够那个做很多东西，好像那个，那个看戏啦，那个，这个 email 什么很容易。

在这里古晋云是很多啦，每天都有云，因为很常下雨，um 热天会较少啦，多数啊这里很常下雨，因此是这里很呀多云飞来飞去。

um 我最喜欢还是去中国玩耍啦，因为在中国哪里很方便 [um]，you know 很安全啊，你要去哪里玩耍，你能够搭这个他们那个高铁什么，它的火车啊很呀快，嘞它内那个它的城市全部有 metro 什么全部有。

哦，这里这个那个那个古早那个，古早的药很呀多啦，他们叫，是叫这个 traditional Chinese medicine, 这里很多这啊呐他们那个古早的创造的药，tapi 你要去那个唐人，唐人医那里店去买啦这药。

会在学堂考书很好，因为那孩儿要考书，你，你若没考书哈，他们不努力读书，若讲考书也是他们进度能够那个变较好啦，因此啊，孩儿定得要有考书，没考书不可。

啊这礼拜看到很多花啦，在我家因为有种很多花，啊，看了很爽啦，tapi 我家较多是那个较黄的花啦，tapi 黄的花有不错，黄的花也很美 um 啊，我家有很多款花啦。

哦这个电视我最喜欢看还是这红毛叫它 youtube 啦，youtube 内世界什么事情都有啦，你喜欢看的东西，um 随时有 um，你自几还能够选你的时间，um 几时看都能够，因此 youtube 最好。

嘞我古早种菜啦种番薯什么,这种菜番薯很好，因为这他们种了自种的嘛较清洁，那个吃没喷药,没，没什么，自种的那个可以说，最可靠啦。

银行反正放钱很安全。政府有 insurance 什么，有保险到二十五万，所以 um 很安全 lah, then 它还有请保安的人 jaga, 银行很安全。

有我看最美的就是他们那挖的东西。他们有的辣子挖的啊他做了很，很美，很特别呀。干那他们叫那下 bali 的他们那位挖的有的头出哈，哈很美看了嘛很爽。

啊在这里看戏那个很爽啦，你去芭莎看戏什么很爽呐，戏院看戏很爽，因为那里声音也较好啦，then 跟朋友什么齐去看，啊，觉得很爽啦，因此去看戏，这里很，很好。

<noise> um 这东西我那个每次做的是那个那是他们每次去卖东西帮助人这个那个教堂什么啦 but 卖东西这个那个底钱啦。是讲有时候有起教堂什么 um 帮助去这样卖，卖东西去那个底钱。

这个他们画我比较喜欢特别画的很美风景什么东西画的很厉害画搭配到就很美

这希望后次那个世界会越变越好啦，最要紧是那个每个人会合作，不相打，不乱，and 那个每个人有那个好好生活，每个人会合作，啊，每个人会欢喜。这东西最要紧。

哦这个星的东西 um 会，会知很呀多那什么，Aries 啦，这他们这那个很呀多这那个星的名，um 会知啦，这个星每次晚头里看出，看了很美,那个世界，那个不啊天亮亮。

um 这那个这 micro credit 这个他们那个妇女有钱她们能够做一点生意，能够生活，能够那个买东西给她的家庭 um 生活开什么。所以这很要紧这个这要要要有钱啦她们能够做一点生意。

呃这最要紧这个我觉得这个，这那个东西最要紧是有，能够做这个，那个，他们叫 cold fusion 啦，有力，那个 energy 啦，啊，你若讲有这个很便的这那个，起力 energy 什么，这东西最要紧。

啊，朋友最要紧是会合作啦，齐，齐会欢喜，um 齐玩笑，um 齐 suka 一样的东西啦。这那个就要紧是一样齐喜欢一样的东西啦。这那样东西 baru 会，会较合作。

哦，这最，最困苦的这个家的做的像说他们叫 homework 嘎，就是这个数学什么啦，他们有的数学这个很呀深啊，数学那个有半时会较困苦一点，所以我最不喜欢是数学的这个这样 homework。

um 在这个海，海里走是很爽呐，因为海里会美，啊，很通风 and then 那个太阳也大大这样，因此我喜欢在海面走啦。海面走人就是觉得很舒服啦。

啊政府要帮助这个那个病人呐，没钱的人，嘞还他们有的，um 意思不能自找生活啦，这政府该帮助啦，帮助他们有能够找生活，能，能够那个家庭能够花。

在巴萨很呀多这孩儿的书啦，孩儿书很容易找，很那个，那个有好买啦，那个每样都有啦，这久有什那个，古晋这久书店也很多，买一点孩儿那个看的书是有啦。

哦这定得有不一样，因为年轻儿这个较棒这电脑什么，你那老人什么多数甭晓用，他们也那个 um 很呀怕，多数是那个孩儿那个用较多啦，会 um 较会晓用。

哦，是讲朋友那个出门什么不习惯，我定得得跟他讲啦，你那个可以打电话回家跟家庭齐那个旁讲，因为这次这个你打电话也能够看见到，能够 video call 什么。